<hesitation> Tena nahen napinipo. Toae o raeh nahen napinipo, <hesitation> e hate non, eno mas tapa hanon meno naba katuun teno nahen napinipo, yo toae o raeh. <noise> Nahen napinipo teno mas kame nin, <hesitation> mas koma kame no ngen o para, tsio naka kan tuan e boak on- be boak on be kato hakosos nin nakatuun, bei mei an tuan e ka hanon puh. So, o toae nahen tin napinipo, e mas ka hanon on. Nahen tin napinipo, tou gumgum in raraeh e raeh meson. Poat nahanu kao ria nahen napinipo nit e mangin oku petas nit toukaka tenit nahen tin napinipo, e mas raeh on. Tse mei an- mei ra mangin pua hunoa kato nambout puh. Toae- toae o raeh nahen tin napinipo, e ka ona nahen tina toae memes as tenit. Nit onot e mas rihat nit- nit- nit mas rihat, na mas rihat gun ya papu tapa sin puguna be ne tartara hangum men guai youh toae tina kana katuun nahen tin napinipo. Bae men aobot e tapa nomen o kain toae o raeh, toutapa in raeh e mas ka nomen. Poat emen e ka oma nahen napinipo. Tanasah Poat enit e- e kao ria nahen napinipo be kame nin mamein in kain o ngen e boak on, mei raeh puh tapa sin puri nit yu eh. So <hesitation> e ka sin puria nit nahen tin napinipo, nit mas tapa hanon o nit be nit kame nit o toae o raeh, nahen tin napinipo. So o toae o raeh <hesitation> tena, e nu pugunai youh, o toae o raeh <hesitation> tena nu sin pugunai youh e mas raeh on kaka in raeh be matonan on, matsiko hanon menon tou tapa tin nakatuun nahen tin napinipo. Toutapa ke ka ona tin nahen napinipo ke rura on, mei an, mei a ka hanon pui nakatuun be nakatuun mei an kui hanon as puyuh in tokui teyouh nahen tin napinipo. Ain para in- para in naka nahen napinipo, mei a tuan e kui haboak punouh poat eno nit e kame nit o toae i mei an raeh puh. <noise> nit mas kame nit <noise> o toae tenit nahen napinipo e mas raeh on ba nika haobot e takui orih, o tokui ke tooh sin dio <hesitation> pan o paat tenit, ke hakui diarun nahen napinipo ye henamot dianit be na tokui ri tsin be hasesei oku on. Tanasah, <noise> Enit e kame dao tanasah- tanasah o toae o raeh e mangin dinit e mas ka on nahen napinipo ba hasona as nai nit mes oku o totot ke mas kui hangum men dinit, <noise> be nit hatsin nit saha kain tokui, nahen napinipo be nit haboak nit o niraraeh tin nahen napinipo. Yo toae o raeh ke mangin dinit ke mas ka ona nahen napinipo. Tena, to nate tena, o toae o raraeh ke mangin guna nahen tin napinipo, a ke hate ne na, yo <hesitation> niraraeh. Yo raeh e mas ka on nahen tin napinipo ke son ni nakatuun e kui haboak nina tokui nahen napinipo be nit henananamot menit in, e soat tse kui puri nit in tokui, nahen tin napinipo poat o toae o raeh e ka ona nahen tin napinipo.